El durazno, tulasmata, nin palomitas tikiliah flor de ixote, wewehcho, wewehcho, yehon este de nochi mexicano nikan, ken no ma kateh kosko, kwikah huatusco, córdoba, yehon kinehnentiah yowih kiwikah. Ka chikiwitl, ka chikiwitl kitlaliliah se kachito rebosito, manon miak pachtli pero katkaya amo tlen nada de pachtle, wan tlamo iksotzintl kitlasalwiah, yehon i- ixwa, manon ayekmo manon nochi carro, nochi carro, pejas, taras, ka taras, iwan mil, n etl iwan il yawi, kitokah mil miltzintli kitoka ompa yawi n etl, pos kanah ki pero mano ayekmo kineki mochiwas ayohtl. Yekmo, yonka kitokaskeh poquito, achihtin mochiwa noso lo que tlion buena, buenas frutas, <noise> wehweyi calabazas kateh tikiliah mexicano ayohmeh, ayohmeh, <hesitation> pues se sekiprepararowa n <noise> ayohtl sekitlahkowiteki ka machete, <hesitation> ya después ka cavador se ki kicalakiliah ihtik para mochiwa este kion noso mochiwa maski weweyak calab- chilakayota pero este se se se depsués sekikikixtia, despues seki seki tehtesi ika metlatl, <hesitation> después sekipantlalia oksepa kontzi, <hesitation> después sekonkahkawilia azucarito, panelitah, y yoksi yisekikua, <hesitation> sekitexwia. Pano welik. <hesitation> awistik, antes pero manon yok tlen, yekmo mochiwa, mas panti tias sekiteteki ka ka cebollero, sekikua kion wan tlamo este awakamole, <hesitation> ese kiliayah este chilmol <hesitation> awakatl, awakachilmol, aha eso, cebollín, xonakatl, cilantro, este picadito de antes kiliayah chiltzitzi, <hesitation> nochi, nochi, nochi, nochi. <hesitation>